Gn'akoho zany da mbola agnisany hoe vo- vorony avao izy, fa ny fizakana an'azy avao samy hafa, satria ndre fombafomba fiaignany, ndre fomba <hesitation> an'iny raha ma- mihotra ny voro mitovy aby avao ny paoziny avao e samy hafa, e sa hoe oe ny voro manko misy ny dokotra e, misy gne gny ganagana, fa gne fomban'io de i raha hoaininy avao kidikidiny avao sy mampitovy anazy, fa da mbôla agnisany oe voro gn'akoho.